He yudiinina jadakuana já ja- kavana iin comidajan ni kó, koo jana jan nai yucheli'í tijian kujan nee nunindii, ndiuchí ñan dii inka comida niko janan ján nani yavii yulii ñaku jian ku jalii nen yavii nruku nrii, yuli ñakuu jan yavii yulii ña'a, ña kuu jan yunina ndakuanan yée, ndavana xhii.